Sicürament se ti cös la roba pi a lunch a perd pi dë nutriment ch'al a ëndrinta. Pöi se t'la se fiche la roba ënt ël furn a t'la secca pi e perde ancura pi dë roba, la manera migliore al e ënt ël büìa